וויזוי א הא- א האמער ארבעט. <hesitation> א האמער איז זייער א שטארקע אייזן די אויבן שטיקל און ווען מ'האקט עס אויף א נאגל, מ'לייגט די נאגל ביי די וואנט אדער וואו מ'וויל עס אריינהאקן און ווען מ'האקט עס אויף די נאגל איז עס גענוג שטארק אז ס'האקט אריין די נאגל אין די פלאץ וואו מ'וויל עס אריינהאקן.